فتحت تلك الصياده الزجازجه الي ان وجدت فيها رساله مكتوبه بخط باين و واضح رساله تحمل الكثير من الحزن و هي أنا الغريق الذي عيشت ايامًا و شهورا من الألم و الحزن و لم يشعر بيا احدا الي ان وصل بيا الأمر الي الانتحار.